إذا كان بإمكاني أن أخ أكون حشرة ليوم واحد بختار إني أكون فراشة لأن الفراشات تتمتع بألوان مختلفة وجميلة وتعيش لحظات رائعة بالطبيعة وتحب أن تستكشف الأزهار وت ويتفاعل العالم معها، كمان الفراشات تمثل التحول والتغير وهذا شيء ملهم.